טעקסט בוקס - לערן ביכער, זענען בוכער וואס העלפן סטודענטן צו לערנען איבער פארשידענע נושאים אזוי ווי רעכענען, סייענס, היסטארי, זיי האבן אין זיך אסאך אינפארמאציע, בילדער און ביישפילן, צו מאכן דאס לערנען גרינג. טיטשערס נוצן טעקסט בוקס אויסצולערנען זייערע לעסאנס און צו העלפן די סטודענטס צו פארשטיין נייע געדאנקן, זיי האבן אויך אין זיך פלאץ צו קענען שרייבן, און צו קענען רעכענען און צו קענען פראקטיצירן דאס וואס מ'לערנט.